Dume on jangi? Dow dume on jangi mai bo. Noi inde deftere on jangi? Useni valle am on yecche am.